කෘතිම රසකාරක භාවිතා කිරීමේ වාසි තමයි, අඩු කැලරි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නෙ. ඒවා සීනිවල අමතර කැලරි නැතුව පැණි රස දෙන නිසා, බර කළමනාකරණයට උපකාරී වෙනවා. <noise> රුධිරයේ සීනි වැඩිවීමක් නෑ. සාමාන්‍ය සීනි වගේ නෙවෙයි, ඒවා රුධිරයේ සීනි මට්ටම තියුණු ලෙස වැඩි කරන්නේ නැති නිසා දියවැඩියා රෝගීන්ට වඩා හොඳයි. ඒවා සීනි වලට වඩා ගොඩාක් පැණි රසයි. ඒ නිසා ඉතා සුළු ප්‍රමාණයක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නෙ <noise> අවාසි තමයි, සෞඛ්‍ය ගැටළු <hesitation> ඇති වෙන්න පුළුවන්. කෘතිම රසයක් එන නිසා සමහර අය ඒවට අකමැතියි. හැමවෙලාවෙම ස්වාභාවික නෙවෙයි මේ දේවල්. <hesitation> සමහර ඒවා රසායනිකව හදලා තියෙන නිසා, ස්වාභාවික ආහාර වලට කැමති අය අකමැති වෙන්න පුළුවන්.